<noise> baa umama wane, <noise> vakam- akami usauri, ukuta amwana wangu, kula usivone panu papakilunga apa kwasababu, ndyaakamia usauri ukuti ndinaka mowa mwana avane limaka, ungalime avana jivirya, ila punulimili avana nakarye, lweri vusauri uvo ndiwona kwane lunonu. Kwasababu akati itamaka navana ulunonu, ula tamaa luvivi navanu, juwitamika munyumba umo mwinyakwitsa ukukuvola napali, lweri nditama lununu navajango, maana nandive ndirinikinyi nikitamo kivava, avajangu iji vikwitsa vakundola, lino ungatamwe uki- uluvivi navanino, veni vikumaa ikwitsa kuloluve naha- naho nahole jukunyuma ikwitsa kulole luve, kwaababu, kwitama uvivi navanino. Avanino wininga navo nauwisamusa, winienga ukuvasalaula, vinonga vasalaula avanino maa ukwepa ulongulo apo uveni vikuma ikwisa ukukuvola, nakuri umunu wakawanya ukumaa ikwisa ukukuwola. Na ndomaana ndandiwona sana, lunonu sana mama akamiusauri, <noise> ikati indeka mwalimi mama kwasababu, kuma ku- kuno kuniluta kuma kunonu, <noise> ndomana nditama lunonu navajangu. Navavana vangu ululwa nda ndifundisya lulu ukuti ndehaka avana vangu. Mdamwa kelinonu navanu kwasababu <noise> inu- imu- upapa pakilunga apa, sio juve wimwene, kumaa witamika munyumba umwa, ba- mkumunu kukaja munu vakakuma ikwitsa kuku kukuva uluve nakulye ila ungatamile ulunonu ulunonu navanino, voni jivikwisa ukululuvu ukuti nakavu! ujitu uku munyumba umu nasimwiki lelo, itamu, jivikwitsa jivakutola jivakuvuilika pasibitari, lino kamana witama lununu navanyinino. Ju- junvweni vikuma ikwitsa kukuluva akwelike vasibitari, napali, kwahiyo, maana ulunonu sana ukutama lunonu navanino.